Aylon sahaba ininani eidmiladel egodinkan jomenkeiga, awalinkelka fa yani igatir yani fa igatiri idokinanga meskisiya <hesitation> doniakon awrangokonya agarangon weirrya aitasarat gon youm ijela hediyanga dowma kagingintab fajowa aitasarotira wedaker.